No karaza toetrandro aloha da roa avao ny fantako sady zay avao matetiky miseo amiñay atiky. No tsy no tsy mafaña zañy da mangatsiaky. Izy mangatsiaky io koa mbô manoraora tsy mety tapitsy io. Nareo mbô tsy nare zay ora faradofay zay? Sady mbô tsy nahita trô añ'izao! Da fa izy koa mafana dra dra dra dra teña mafaña mariñy an'io. Da teña mandeha andriaky añy àby ny olo da feño ny riaky iñy. Da oloñy hitañao añy ;iñy tiañereo fa ilomaño seky handro satria mafña loatsy ny andro iñy. Fa no ankoatry ankoatry ny izay aloha ny toetrandro mba haiko koa da <hesitation> ino mo zañy izy mafaña, mangatsiaky, <hesitation> mañora <hesitation> a mandrombo, mandrombo io moa refa hô misy erikeriky zay. Erikeriky miaraky zavo, misy zamo zamo io zañy. Da fa zay avao ny toetrandro haiko azafady.